сығандардың биі екі иығын жұлып жеп көңілді би
өзбектің биі көңілді би
қазақтың биі неге көңілсіз
ал қимылдар енді ол әсіресе бұл қимылдар
артық салмақтағы семіз адамдардың балеті бар ма негізі әлемде
мен балетте мынадай бір тұрысты білемін бұл не тұрыс
бұл бірінші позиция
бірақ бұл кәсіп қан мен тер арқылы келетін кәсіп иә
бұны жігіттер де жасай бере ме әрине да
сәлем достар бұл желмая интернет жобасы
менің аты жөнім данияр есен
ал енді бүгінгі менің қонағым менің жол серігім жолаушым белгілі педагог белгілі хореограф зерттеуші тұңғыш президент қоры сыйлығының иегері
сонымен қатар биылғы жүз жаңа есім жобасының жеңімпазы анвара садыкова
анвара қайырлы күн көңіл күйіңіз қалай
жақсы рахмет
өзіңіз қарағанды облысы балқаш қаласынансыз иә
енді осы нұр сұлтанға қай уақытта келдіңіз қашан келдіңіз қалай келдіңіз деген сұрақты қойғым келіп отыр
өйткені бұл қала бүкіл республиканың халқының мына талантты халықтың басын қосқан бір орда сияқты иә
қашан қашан келдіңіз жалпы ыыы мен не үшін келдіңіз
мен өзім бір мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылдан екі мың он жетінші жылға дейін алматыда оқыдым білім алдым жұмыс істедім
менің ең тұңғыш осы өнердегі қадамдарым сол алматыда болды мхм
ал екі мың он алтыншы жылы осы біздің сол уақытта астана қаламызда мхм ы қазақ ұлттық хореография академия оқу орыяны ашылды
ы мені екі мың он алтыншы жылы осы академияға шақырды бірақ мен екі мың он жетінші жылы осы академияға жұмыс істеуге келдім
а көп бола қоймапты ғой иә екі жыл екі жыл екі жыл ғана осындамын
жақсы енді елордаға нұр сұлтан қаласына көшіп келгеніңізге көп уақыт болмаса да біздің дайындаған блиц сауалдарымыз бар осы ы бас қала туралы
ы нұр сұлтан қаласында балет театрында қойылым билеттері қанша тұрады
менің білуімше мыңнан бастап спектакльге байланысты иә
жоқ орындарға байланысты а орындарға партер амфитеатр деген сияқты балкондар бар иә соған
елордалықтар ең көп селфи жасайтын орын деп қай орынды айта аласыз
өзіңіз селфи жасайсыз ғой негізі жоқ неге
жоқ мен оны жасай алмаймын
қандай жер болуы қандай жер болуы мүмкін
мүмкін дейсіз бе бұл астанамыздың бізде арнайы статистика бар сондықтан сұрап отырмын
әдемі ғимараттар өте көп соның ішінде соның ішінде астана балет пен астана опера театрының алдында ешқандай жерге бармас
ы ал мен сізге айтайын ба
бәйтерек әрине монументінің иә иә жанында жасалған селфи бұл әлеуметтік желіде ең көп таралған селфилардың бірі болып саналады келісемін
ааа елордада өзіңіздің автокөлігіңізбен жүресіз бе жоқ әлде таксимен жүресіз бе
егер таксимен жүретін болсаңыз таксидің құны қанша шамамен ыыы от ыыы мыңнан бастап
соған қарағанда сіз ы алыс райондардың бірінде тұратын болуыңыз керек
жоқ мыңнан мен мың жеті ең азы жеті жүз теңге төлеймін
анвараны мың теңгеге апарып жүрген кім қай таксист а
бес жүз теңгеден басталады деген бір мәлімет бар бізде м жақсы енді ол келіскенге байланысты ғой
елорданы толығымен қай ғимараттың үстінен көруге болады
мына осы нұр сұлтан қаласын толығымен қай ғимараттың үстінен көруге болады
ы мен бәйтеректен көрдім мхм ы менің ойымша мәскеу бізде москва деп ы бизнес орталығы иә бизнес орталығы сол жақ жиырма бесінші қабаттан
мхм бірақ бәрін көре аламын ба иә көп нәрсе көрдім
мен сізге айтайын ба енді бір статистикалық мәліметті айтайын өте қызықты мәлімет
мәңгілік ел монументі бар ғой біздің иә сол монументінің үстінен телескоп арқылы астананың барлық жерін көруге болады екен барамын барамын
мінекей нұр сұлтан қаласы туралы сұрақтарымыз осымен тәмамдалды сіздің осы алматыдан нұр сұлтанға қалай келгеніңіз туралы қысқаша ақпарат алдық енді балет өнеріне ойыссақ
жасым қырықта жақында қырыққа толдым ертең бүрсігүні ы мен жалпы дайындалып бір бір жыл уақытымды кетіріп мүмкін екі жыл кететін шығар мен балетке шыға алуым мүмкін бе
кеш өйткені жалпы балет өнері ол жастардың өнері деп айту керек деп ойлаймын
бес жастан биге бару керек деп айта аламын мхм
ұл болса да қыз бала болса да ол өте керек нәрсе өмірге керек нәрсе
ал кәсіби тұрғыда мхм білім осы балет өнерінің білімін алу үшін балет өнерінде ы тоғыз он жастан бастап
тоғыз он жастан яғни мына үшінші сыныпты бітірген кезі төртінші сынып бітірген кезі осы уақыттан бастап
неге сол уақытта өйткені адамның сүйегі сүйегі организмі әлі қатаймайды бірақ та балет өнері қиын өнер болғаннан кейін ы оның ммм әдістемесін қабылдау үшін оған да бір не керек ой жас керек
аха сондықтан анадай кіп кішкентай кезінен ы кейбір нәрселер түсініксіз болуы мүмкін шығар сондықтан тоғыз он жас ең жақсы осындай
тоғыз он жас негізі ер балаға қыз балаға ыыы бәрібір ер ер бала болса да қыз бала болса да кәсіби тұрғыда тоғыз он жастан бастап осы балет өнерін меңгеруге болады мхм
анвара ханым мхм қазақ биі осы ұғым енді қалыптасып кетті сіздер осы ы тұрғыда зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүрсіздер
бірақ мен қарапайым көрермен ретінде бір нәрсені айтайыншы сізге
сығандардың биі екі иығын жұлып жеп көңілді би
өзбектің биі көңілді би қазақтың биі неге көңілсіз
әлде көңілді билер бар ма әрине бар ыыы
әйтеуір тойда өзбектің биіне билейміз мхм там деп тұрып
жаңағы сығандардың биі былай бүйтіп тұрып билейміз
кавказдың билері айтыңызшы лезгин халқының биі
осы жиі маған қойылатын сұрақ неге біздің қазақ биіміз әсіресе шын айтқанымен ол философиялық тұрғыда орындалатын мхм жиі орындалатын ы би
бірақ көңіл көтеретін би жоқ деп айтуға болмайды болмайды болмайды
енді мына сұраққа жауап беріңізші анвара ханым ы балет әртістері қанша жастан бастап пенсияға шығады негізі зейнетке
жалпы бұрыннан ы енді жиырма жылдай билеу керек а жиырма жылдай билеу керек жиырма жылдай
егер ол ы жиырма жасында балетке келетін болса плюс жиырма ну қырыққа дейін отыз сегізге қырыққа дейін
отыз сегіз жаста оған роль бере ме негізі
иә м билеп жатыр қазір көбі отыз сегізде егер сенің орындаушылық деңгейің дұрыс болса сен қырықтан да аса билей аласың
ол өзінің сенің физикаңа байланысты болады
кәрі болып кетпей ма ана жерде
ыыы көбісі кәрі болмайды көбісі жақсы көрінеді әртүрлі
ол басқа үлкен бір рольдерді ойнауы мүмкін иә үлкен кісінің ролін ойнауы мүмкін
иә басқа ы біз оны джульеттаны ойнамаса да но джульеттаның анасын ойнауы мүмкін мүмкін иә иә
балет әртісі болуы үшін қанша ы килограмм салмақ болуы керек
ол бойына байланысты бойына байланысты мысалға бойы жүз жетпіс бес болса жүз жетпіс бес болса қыздар ыыы қыздарының салмағы елу елу екі елу
иә елу екі килограмм болу иә солай жүз жетпіс бес емес енді жүз жетпіс а жүз жетпіс сантиметр болған уақытта елу килограмм болса
ал жігіттер жігіттер көбірек көбірек болуы мүмкін өйткені олар қыздарды көтеру керек олар қыздарды көтереді оларға күш керек
бірақ олардың да кейбір кезде ер кісінің семірген кезде де онша жақсы көрінбейді сахнада әрине олар да өзінің салмақтарын ұстау керек ұстау керек
ы артық салмақтағы семіз адамдардың балеті бар ма негізі әлемде
шоу ретінде а шоу ретінде бар иә
ал былай кәсіби үлкен бір таеатрдың сахналарында жоқ шығармайды
өйткені айтып отырмын ғой мына ғасырлар бойы балет өнерінің өзінің эстетикасы қалыптасқан ол арық болу ұзын болу қолымыз ұзын болу аяғымыз ы мойнымыз
басымыз кішкентай болу керек әр ы сол балет өнерінің өзінің параметрлері болады а өзінің параметрлері болады әрине әрине
біз қазір енді желмаялатып дәл қазір ы қазақ ұлттық хореография академиясының жанына ғимаратына жақындап келе жатырмыз
ы жанында сіздердің жандарыңызда ы астана балет театры мінекей мхм ашылған
қазір енді ыыы ішке кіргізуге рұқсат жоқ екен
бірақ біз алдын ала егер иә келіссек рұқсат берер еді бірақ иә қазір енді осы театрды аралап кішкене сыртынан і тағы да бір аз кем әңгіме дүкен құрамыз
сондықтан да алыстамаңыздар бізбен бірге болыңыздар
мен балетте мынадай бір тұрысты білемін бұл не тұрыс
бұл бірінші позиция аяқтың бірінші позициясы
ол былай кету керек пе жоқ әлде а тіпті былай былай тіпті деп былай жоқ осылай да иә осылай
ой бұл да оңай оңай оңай емес екен оңай емес сіз жасап көріңізші сізге қиындығы жоқ шығар енді
ну аяғымызды екі жаққа ашамыз ааа былай міне мен де жасай алады екенмін көрдіңіздер ғой ааа
жақсы бұл бұл жақсы жақсы педагог ретінде жақсы бағалап тұрсыз да иә маған ұнайды
негізі балетпен ыыы балет билеген қыздар мен жігіттердің жүрістері де жүріс тұрыстары да басқаша
әрине егер сіздің жүрісіңіздің өзі аяғыңызды былай мен көп адамдардан байқаймын да былай ыыы басқаша басасыздар
ол қалыптасып кетеді иә әрине өйткені кіші жасынан бастап станоктың қасына тұрып аяқты бұру деген ол жалпы балет өнерінің ерекшелігі неде
жай қалып тура қалыптарда аяқты ы аңдор деген ммм аяқтың ұшының кері жаққа бұрылуы
енді анвара алтын уақытыңызды бөліп енді осы балет өнері жалпы би әлемінен бізге құлағдар еткеніңізге алғысымызды білдіреміз
енді болашақта биші боламын осы ы би балет әртісі боламын дейтін жастарға не айтар едіңіз
не істеу керек олар ата аналары не істеу керек
ыыы осы біздің қазақстанымызда ы үлкен оқу орнымыз бар мына қазақ ұлттық хореография академиясы деген
келіңіздер балаларды көрсетіп біз алдын ала көріп оларды емтиханнан өткіземіз
мына балалар осы оқу орнына түссе әдемі ы әлемге белгілі ы кәсіпті меңгере алады меңгере алады
бұл кәсіппен олар өз аяқтарына тұра алады мхм үлкен әдемі шығармашылық жолға шыға алады мхм
ы әдемі ы күшті театрлардың сахналарында өз өнерін көрсете алады
ыыы олар әлемді көре алады өйткені гастрольдік сапарға шығады халықаралық байқауларға фестивальдерге шығады
сондықтан бұл кәсіп егер осы кәсіп бойынша дұрыс ыыы келе жатсаң еңбек етіп иә ы бұл кәсіпте өзін бақытты сезіне аласың
бірақ бұл кәсіп қан мен тер арқылы келетін кәсіп иә
балет бекзат өнер дейді ғой бұл өзі бір иә бұл өте бір сондай әдемі нәзік өнердің бірі
анвара тағы да рахмет
бүгін бізде бүгін ыыы желмаяның қонағы болған ы белгілі хореограф педагог ыыы сонымен қатар қазақ ұлттық ы хореография академиясының оқытушысы
тұңғыш президент сыйлығының иегері биылғы жүз жаңа есім жобасының жеңімпазы анвара садыкова
тағы да алғысымызды білдіреміз
біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар комментарий қалдырыңыздар және де лайк басуды ұмытпаңыздар
ал балет өнерінде енді бұл би тілі ғой енді осында ааа сау болыңыздар келесі кездескенше дегенді қалай білдіреді бимен
ааа амандасу да амандасуды айтшы амандасу да сау болыңыз деген кникспен біз ааа бұл қыздар қыздар ұлдар тек басын
қыздар қалай дедіңіз қыздар былай ал жігіттер жай бүйтіп тұрады былай басын иеді
ал қазақ биді алсақ қыздар осылай жігіттер сау болыңыздар сау болыңыздар